A titi na kaua tagoan eru i-i missionary tara poaj yio heh, tuku kekerek u uan, be lam e-eru e la gon mei lia Hula, ti na kai a lam i Halia, kotolan. A poaj ni yo an, e titi e-e teacher be eiau e-e jon tatat has tara poaj nien. Elam kakai i kotolan tara a pinapo ni Hula be lam te <hesitation> kaka moa tara muna kotolan. Min kui tamulam e kai i latu, lam i pipias sila ia tara kanra be lam te lanam i latu a-tara bang kovi wama lam lam elam, lam i kovi sila poij ma tara kanra, be lam tele nam i kotolan. E-elia hat ku ne nouk ien, tara poaj tu kekerek uan, be titi tamulam, kaua tamulam hakap ri Hula be lam e la hamanas mum i pinapo. Lam i lam i panapo ba titi tamulam e na kui ni Poin, kahet nin a plantation jia kui uel tere Wong Yu i Poin te kui iau be lam tete kaka mi pinapo, titi te kui ni Poin. Ka-kamei mij sisia mij poaj ne titi e la, la u ti kaia lam i pinapo. A titi tamulam e hakui nin a luma kajen be lam e tapa mua i tanou. Hamua lam i kaka yah tara luma tere bubu Kubo ne bubu Tahai. Kova titi tamulam e hakej hamanas be hat neno "Áh, masal tagoan e mei tal aru ta huhua tariru", be iau hakap bitan nam e Wong Yu i Poin be iau me lep hamas e na uel e nah Tamtame, be iau lep hamas sina tara uel i popoan. Eiau te, hakej tanou, teka noku meiau u hiring be iau hat ene Wong Yu iau ra hakap hamanas tara toukui te kahet meiau a plantation ni Poin na sto i Poin.